<hesitation> في يوم من الأيام في المسا، <hesitation> كانت الصيادة تمشي في الغابة، لجيت جزازة جديمة فيها رسالة، فتحت الرسالة، كانت خريطة جديمة و <hesitation> تدل على كنز مخفي في مكان بعيد، جررت الصيادة إنها تروح في مغامرة جديدة.